ଅପନା ଏପରେ କୌନା ସୀ <hesitation> ବେନଜନ ବନନେ ଆକୋ ଚାହନତୀ ନାଈଜୀ ଏବଂଗ ଯହାକୋ ବନନେ ଆରା ସୋଠୀକ ପଦ୍ଧତୀ। ସିଖ୍ଯାଓ ଚାହନତୀ <hesitation> ଏଠୀ କୌନା ସୀ ବେନଜନ ବନନେ ଆକୋ ଵିସରେ ପଚରା ଜାଈଚୀ ବେନଜନ ତୋ ବହୁତ ପ୍ରକାରତ ହୈ। ଅବ ଏଠୀ ବେନଜନୋଂ କେମ ତୀ ରଂଧା ଜାଈପରେ ତା ହୈ ଵିସରେ ପ୍ରାସନୋଂ ରେ ପଚରା ଜାଈଚୀ ପ୍ରାସନୋଂ ହୋତୀ ବହୁତ ହୋତେ।